<noise> Mi yiɗi biradam, mi yiɗi marori, no be waadata haako haa ɗou no nasara ɗo yoona citiw, ɗo maari kusel gatugal haa nder be fullere, nyamdu man voodi man nyamdu nyamdu may ɗo veli ko nyamdu may ɗo vo'ita banɗo.